וואס די נוצן פון זייף איז. ס'איז דא א פאר מינע זייפ. איינער פון די זייפן איז זייף וואס איז געמאכט צו וואשן געשיר, <hesitation> נאכדעם איז דא זייפן וואס זענען געמאכט צו רייניגן די הויז, און <hesitation> נאך פלעצער, און נאכדעם איז דא זייף וואס איז געמאכט צו וואשן די קערפער, די האר... און נאכדעם איז דא אזויווי הענט זייף.